නියපොතු කපද්දී කොහොමත් හරිම පරිස්සමින් කපන්න ඕනේ. නියපොතු කපද්දී සැළකිලිමත් විය යුතු ප්‍රධානතම දේ තමයි <hesitation> නියමල <hesitation> කැපෙන්නේ නැති විදිහට <hesitation> නියපොතු කපන කටරයකින් නියපොතු කපන එක. නියපොතු කැපුවට පස්සෙත් <hesitation> ඒවා තැන තැන දාන්නේ නැතුව <hesitation> සුදුසු ස්ථානයකට බැහැර බැහැර කරන එකෙනුත් <hesitation> ඒවායේ තියෙන විෂබීජ වලින් අපිට ආරක්ෂා වෙන්න පුළුවන්.